Sady ohatran'ny hitako hoe lasa saina be izany ianao fa ahoana e? Milamina tsara ve any amin'ny asa? Ao amin'ny fianakaviana? Sa misy olana? Sa misy tsy fahasalamana?